نعم إذا بيكون عندي سائق, وين ما انا وقت ما نحب وقت ما يظهر لي هاني نخرجلنا, نلقاهو يخرجني يهزني حتى مكان بعيد, قبل كل شيء أحنا توا الدنيا ولا تتخوف, الواحد مينجمش حتى يخرج وحدوه فال- فالليل, لذلك <hesitation> وقت ما أنا نحب, نكلموا ونلقاه على ذمتي, تو أما طاهي طي- معناها واحد يصيب الكل ينجم من غير ما- ينجم أفضل سائق.